Kiwembee, kwasababu kinoutumika kusa kwasababu jinifokoo vii <hesitation> kuwa, mfanoo kiwembee chatumikaa kukeera njwiri, mpaha, kukara nguoo, na kwatite muda wingi nohutumikaa ku- kutumia silaha, kukara njwirii, tanutumika kukara njwirii kuutumia kiwembe na ku- nuku-. <hesitation>